Harus melibatkan berbagai aspek termasuk penegakkan hukum, peraturan kesehatan no keselamatan, pendidikan, regulasi etika, pencegahan masalah sosial no perlindungan hak individu.